Onré no'o tekanru cuchi, onré ndekadun chí ninaxuu onrén bajui ninakuchin nin ndekaxuchi, este iñaxu kutu yee ndikoxu ndikoñaxi achua anduu an <hesitation> n ndau hada nanaxia navau aña inaxunutu nuno, ndigoñaxu xhiatuu va'a vatukedaxia nina va'o ñinaxu nutuu chí ongan chitu chivaguu ina intai chiko, uchixu yeni nikutu chi avatu njunito uxhiatu chi este inka nichi ninda'a vatui nda ndachí nikujenka cuchi, nidavatu nino'o este naxhi kuchiti, nayii kuchi kununi ndii onré nadadu nuu ho este chichi ho onre cherto kuaxha kuan nakundegunu uhi ñanruu nutuu chintantan naxhitu chikava ndute, nutuu chichi otaka kutu nguina onré jánru chindadanru nutuu chikunu inituu ndono este banju tikutu ndono'o onre atuño inanru ditá xhe chichi este ndaituu ho onré este njuajina, janru nutu chiku tachituu kanda nduma tuu kata este yutuu ndame tanun nda'a nró nanin ndatuu xhekute chiñanru natuu chionre nanaduu ndutun atuu este xhetu ñunruu. <noise>